Ma jäi ütskõrd ütte kummitavahtõ majja kinniq. Ja ma naksi väega pelgämä, selle et ma ju näi kõiki naid kummituisi, kiä sääl oll'. Agaq peräst tull' vällä, et mul es olõki vaja pelätäq.